Nch'on thi nithue thi chujni chujnie ni, ni xro nda ndaba na nithjo noviembre la nch'on njgu nchon yu ya thi na tsu a ja thina thusan thina niutha, thina tsjen, tsjen najni ngunchetse'e thi xan tsen thina thixin ndaxe thixin xran thixin ndaxra thixin thi thi nixe'e na xro las armanas thi xro ndabe'en na thi chujnie ni xru jngu jnguni ya <noise> tathi na thi xer'e na jngu nguna thi nixin na tanda thin thin thin thjina thi xrabana ntha che nchicha texro thi takan nge xro thii thi icha tukin la ya na cha ya ndathji thi na nduꞌa ta nena ta ya nch'on ncho e las salma' nithjo noviembre thixin noviembre ya, ya ge nanu te thi nge xru. Nda xra jngu yu nithu thu nanu ya jngu nanu ya be'en chujnia la ya la kin na ngexru nda jni the nanu thi xraba na la jabaxila kuina thi thi xraba na thi panthion na n'ena nd'ua na tjan thja gana nchich'e la salmee na ya ya thuen thi nithjo thi thi noviembre ya.